Ma arva, et ma ei mõistaki sääntsele küsümüsele vastadaq, selle et ma ei tiiäq, miä ommaq sääntseq aoluulidsõq nigu söögiq, midä ma täämbätsel pääväl es saanuq süvväq.